<noise> museng a veng bik da kama asika pik de chlan ia kama nga tet pachena kama ithang a veng bik ma, ma sunaski, sunaski a bik ma chlan a bes ka ve mek kama sunaski chlan ma, sunaski ma chlan necha authes ti su. Kam a sunaski ma chlan a veve vet ma uthi tek pama let ura uthi tekecha ma vicham ura nangichama autha malet ma uthi tek pecha get ura chlana uthi tek pachama gungngmet nget ma chlan a uthi tek pecha, pecha gungngmet nget. Uthi bondam bacha ma git save, aveng bik de ngmo ngthen de chalan a vik. De cham git ma chlan a mathalep ura ma git ma chlan a a ma thalep ura ma git ma chlan a uthi tek pecha nget pe va vet ura a a ama lamas, abik mamar a uthi tep kama lamas diva uthi pes nget du thi tek necha nget ura chama thalep, abik de ngthen glan avikchla ngode ngthen glan avik ia tha tes nget klan a vik. De mamar a ngmo ngthen klan a vik ngia drem cha am bes a chusek kama segek ma unecha nem sevechan machama a ve mek kama sunaski, sunaski sunaski choki ma chamala nguhes ma ngthi su de ngthi sangar ka thetek. Daka the ve vavet ava bik ma chlan cha uthi pet ama git uthipetama thalep ura uthi amagit. Uthi pat kama guang ithtong pe valet a cha mesmes ura chama git a chama. Pichama ura chama thalep ura a cham git ma uthi tek pechanget. Ngmoma ngve valet ma uthi tek necha nget abik da a mar nget mamar a authi tek pecha nget de mithu chlan mudu ma, ut koki du uthi tek pecha ma thalep ura a veng ma gavam a veing bik de ngmon de ngmo ndgon pekam athe tek a atek chini averi vik. A veng bik da a mar nget mudu tha thek kamu nget, diva sik klan cha uthi tek pacha nget chuchul de mithualu ut tatha autha dul. A ma git ma uthi tek ma nget abes mamar a chile ut klan a morka cha thek ma ut cha utmu gun du uthi tek de chule de ut the kama dul nave necha mit ka ma ithang a veing bik. Uthitek ma autha ma git ma uttu ma nget uttu ma nget, uttu ama nget diva sa ngmo sa ngthen glan a vit vik, a sa ngmo ngthen de gesngi chlan ia kisngia chlan ia mudu ngia met se mek ka sunaski. Mues du utet se mek ka sunaski ma morki thi nok muchaves de chule ut peva vet. Nge ma chule nge se gia thek tek chini a veni vik pe va vet. Va ngi tek pa chini ngi tek pacha ma git vadi gia chama nge pes ura ngema, nge ma ngi kutam pakama baul, a vamg bik de gia sunaski a vekpik ma necha ve nge su. A ma git ngi pes ama lualaing a va bik deng gia sunaski a vek pik ma ngi su. Ngamo ma git ma uthi tek manget pe va vet de autha sunaski avek pik. Klan gama ve ma sunaski ma chama morpes necha ve ava sunaski machama.